Kolera maintsy io zane ty iteako aze, na amy filaza vaovao amy sikolony io, nafa kolera maintso zay reke le fa tsy matahotsy zayo ndaty tena miaina amaeo satria kolera maintso zao matoky ty aintena fa milame. Sady misy faharoa manarake zay, ny maha olombelogne antegna ka zane hoe kolera maintso fanantenana. Na ty vole io zane lafa avy oraneo maintso aby fanjaka anaty vononahitsy maintso. Naho ala ao maintso agne sao zay ndraty tsy zavao olombelogne fa ty zavao biby. Maro biby mandehandeha reny fale ty foe mahatreha raha maintso io.